उक्टोपस, उक्टोपस आठ हातो वाला जानवर रहेज। उक्टोपस समुन्दर में रहेज। उक्टोपस दिखना में सुन्दर नहीं रहेज। पर उका पास ताकत बहुत रहेज। उका जो आठ हात रहेज। वो उन आठ हातने से शिकार करेज। उन आठ हाथ में से चलत। नाम घणो डरावना रहेज़। जो छोटे छोटे जानवर रहेज़। वे उनको खायी जायज़। ऊ की पूर्ति करेज़। ऑक्टोपस जो चे वो ऐसा जानवर चे। की किसी दूसरी जाना से शिकार नहीं होतो।